நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையைப் பற்றி சிந்திக்கும் போது, ​​பெரும்பாலான மக்கள் நம்பிக்கை உணர்வு, சிறந்த எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை, கடினமான சூழ்நிலைகளில் கூட சாத்தியம் போன்ற உணர்வு மற்றும் சவால்கள் இருந்தபோதிலும் தொடர்ந்து முன்னேறுவதற்கான உந்துதல் ஆகியவற்றைப் படம்பிடிப்பார்கள். அடிப்படையில், வாழ்க்கையில் நேர்மறையான கண்ணோட்டம் மற்றும் நல்ல விஷயங்கள் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள். விஷயங்கள் சிறப்பாக இருக்கும் அல்லது விரும்பிய முடிவுகளை அடைய முடியும் என்ற நம்பிக்கை.